Karazana zava pisotro maro karazany fantatro a: misy dite, kafe, rano, jus naturel, de misy koa jus misy gazy, jus boisson star a, toaka gasy de misy koa toaka le vita vazaha mahamamo THB, toaka golda blanchy, de misy koa tambavy, tanika regny.